<...> <shushes> Ñ'asany ñy fomban-draza zany: - Aminy ñy fiaramonina aminy fotoa enanikizao, natao hañitsia lala ñy taranaka afara, mba tsy hampanaontao fahatany ñy taranaky; satria lilin-draza reñy raha fa nisy fa ela reñe mbo tsy niolo ñy zaza henane fa nañara-dily ñ'olo.